Ngimeche ichop chaiki, akomi akitinye teta iwendi poma ipikei teta iipu chego, yeitu antuni <noise> ilal maang'ung, iuan sapuriengung kotililiti, icheng kichungiiti, ichukchukan chego chego cheyamin ichape chaik irangchi sapurieti inde maati ikany kochamukan chegoo. Inde machaniki igany korurchi machanik kitikini indee peek inde peek tutikini mende kochang'a misiing'i sikoterteritu inde peek chekere ile yamee kei ak chegoo chikende, igany kochamukaan ndakakochamukani inde sukaruk igany koruryo kitikiini, isutu irangchi kipiriketi itinye tamusiti irongchi, itepungweny ipaipachi chaik.